آسٹریلوی ضِیافت چھِ آسٹریلیا تہٕ اَمہِ کٮ۪ن بسکیٖنن ہُنٛد کھٮ۪ن تہٕ رنٛنُک طریقہٕ۔ آسٹریلوی کھٮ۪نَن منٛز چھِ سمندری کھٮ۪ن، بیف، لیمب، کینگرو تہٕ باقی مقٲمی اجزاء شٲمِل۔